<noise> Samby <hesitation> managna <hesitation> mahafinaritry <hesitation> ny <hesitation> amboà jiaby <noise> arakaraka ny <hesitation> karazany, samby amy safidinazy ny fitiavagna <hesitation> amboà. Asa ohatra atako <noise> amboa gasy <noise> mafinaritry zah, na ny <hesitation> fomba fiasanazy, na <hesitation> le raha atany zany mahafapô.